Nana ilar a <hesitation> agamait nong ikan kand ik mep a lokolo kor a tole pa na vove na pot tol, na vove na pot tol yonga. Alo pa ilarate tole pa paka paka na. Taur a kuluban a kim mene ka paka paka ka, ai, a kuluban itour a iop. A bing tar vua ma polo, vua ma kap ai tar vua ma polo a iop. Nana ilar a loko lokor mep a mala mala pang kaule. Iong na ur mangana vove kaule ionga <hesitation> ataptap nongono. <hesitation> iong na. I lar a nung me ot inigai ira vate nana ia me na vove ionge a tole tole pa taur, ukuk. Iong lar kiti epotol atar vatungi. Iong na <hesitation> na pakapaka a ogiu pakapaka giu va tole pa kuluban taur a iop. Iong na giu pakapaka gui. Io, iong a buobuono na ngir na lapap ilo ia. Ai a lo pa namanga na vove <hesitation> ar ne pa mitu me va tai angir ngir na pakapakana kir a nunure kamai ia na mep.